يا صديقي اعرف ان النوم مو سهل احيانا جرب تسوي لك روتين قبل النوم مثلا تفصل كل الشاشات قبل ساعتين من النوم خلك في مكان هادئ ومظلم وهذا يساعدك ترتاح حاول تشرب شاي اعشاب مهدأ مثل البابونج شوية تمارين استرخاء او تنفس عميق قبل ما تنام صدقني مع الوقت بتلاقي نفسك تنام بشكل افضل.